Am sowak limoto kama, am hilaro wabalama heloy. Am huna araka taleme ambabara. Ambabara leke keita lehuan aruf. Aruf lehuan liomotokama mulol mainekahe am hilya arau fonem. Luman fone luman ara kifley. Ara kifley me am hile heloy, am <hesitation> am la'a am la loy huan, am huna ho <hesitation> tua ara. <noise> esa anen no bawane aneste tuarafele anes ambak malati'i. Loy huan ara fone me am hili heloy, kanamikeste amikite hate am isite, ham huna am munawa haamte, am mike am elowaham heloy huan hambusu. Hambusu huan am fatakilaune ara makakalaiya malahuan. Loy huan wahama kai kainira, loy se'e, se loy huan ham sikira, ham tebu leke. Eset eni noa obe. Obe me loy huan, ham laklak namra hakeme heloy huan ham raa. Kala tibe makam unay way me heloy huan, ham asem rai mulalainem, tuam rayana anem heloy huan ham ayi. Ham ralimoto kufoneme, ne lumanse dis, kiraam samase. Loy ara kifleme hua, ne lumansi otene, si diso limoto kifleme loy ham utu am samase. <hesitation> limoto klane me, am hili hel loy huaan, am isi <hesitation> am isi huan, am bakmalati'i. Am bakmalati huan, am ayi tuamara bangkala. Loy huan, eme luman am wale oise, am lobonira. Am el <hesitation> o limoto klane me am ra esa anin, ham loboni oisa koo ne ambakmalati me maa. Te esa ne, luman ambakmati, ley luman amloboni oisamahe amaihe holo. Tamtaktakne namte nimotok eme, leu amhili me luman karta luman tewa. Luman am ai tehua esa nee hoholo. Lihuan am ai tamra bangkala imeun, luman am hunatu lohoktu esen enino ihakakokoete hamahe amahe holo.